Kuliner yang ayo temui sayo lihat samo sayo makan banyak nian di indonesia ko, kareno indonesia ko kayo kan kayo akan kuliner kato orang luar pertamo yang biaso nyo dapat kito temui orang-orang tu bakso <hesitation> bakso ko terkenal nian samo orang-orang luar pun terkenal, bakso kuliner yang enak lah dari daging kan, daging sapi biaso nyo tu apo namo nyo bakso, biso jugo bakso kalo dak di kuah dio biso di bakar kan bakso jugo sate, sate ayam, sate kambing, sate ruso ha, banyak lah jenis-jenis sate kan apolagi jenis sate tusuk-tusuk an ntah sate ususu, ntah sate, sate-ste bakso pun di sate, nah itu sate itu kuliner di indonesia yang mugkin banyak orang suko dari aceh sampai papua semua orang makan sate, jugo mungkin pecel, pecal sayur biaso kan, pecal sayur tu biaso nyo orang-orang jawo na, orang jawo makan pecal kareno sayur-sayur kan tambah kuah kacang egalo macam enak jug, nah kalua sate tadi. Mungkin sate padang, kalau orang belum tau sate padang, sate padang ko unik, unik nyo kenapo kareno sate padang ni dio bukan kuah kacang tetapi dio kuah nyo tu kayak kuah-kuah kuning gitu nah, kuah apo yo biso di bilang kayak kuah gulai, atau apo lah kayak nyo enak lah, kalau missal nyo belum cubo sate padang ha makan sate padang, nasi padang sekalian kan, nasi padang tu nasi yang di buat samo orang padang tu penuh bumbu lah banyak bumbu kalau nasi padang tu, segalo sayur segalo apo masuk itu kan, mungkin itu.